طيب بالنسبة لي ما باكل اللحوم المصنعة هسي بحاول بقدر الامكان اني اكل اكل طبيعي وطازج اللحوم المصنعة دي ممكن يكون فيها مواد حافظة وحاجات كتيرة ما تكون صحية لي قدام وتعرضني للمشاكل انا في غنى عنها انا بصراحة بفضل اللحوم الطازجة واي خيار طبيعي عشان اكون عارفة مكوناتها وطريقة تحضيرها كن في النهاية اكيد اي زول عنده خيارات وانا بحترم اي خيار حتى لو كان مختلف عن قراري انا